Asbob turlariga: Bolg‘a, tornavida, arra, mix, pens, kalit, shpatel, otvertka, tesha, murvat, matkap, meter, qisqish, ombor qo‘li, stanok, g‘altak, o‘lchagich, patnis, qaychi, qirqimchi kabilar kiradi.